Onre njuniyu ndakayinru veero ndinanka, atuu na'a inkuu ndakuntaru ndinanka tajiniró taka kua tainró ján tajiniru nduu nama, ndu ndute ndajiniru kuu nruu taka nate taka inanduu inanka kuna ndukuru intaka inró ndukuru ummm rodillo o brocha nda ndukuru inanka kinró, ndinanka kayinró lado nduki nama chiko onré kuyenró lado chi chiakuu onren dika ka kuchero laudiki, ndinaka kuchenrun inro nikuna kuaru unkaido kaido nikun nduju nii ienró ndaka inro lau ndiki ndina'a, nikuna yunden ndojón chi noyee ndikuna ninonró, nutachi ninaka natachinru nuna nononro nuño'o, ndakairu nuni kuu nami chi kundeturu nandan xhichí, chí chinoye nikumani kuan ndainró chi nadaxhichí kuan nuninro ndaxha'a nanitunru nuu ichí ho uni ichi nandava ichi, na'a kova'a <noise> hi vee kuan ndaka inró.